Kua canada jenungavi, <hesitation> misï yae yaendu, jare mbaeti yaikua kïräiko jaereta jeko jekuaeño omomoe, jare oeya supe iyɨpï retava, jare jukuraï jaereta oesauka vaera, oikuauka vaera ïrü tëtäretape <hesitation> mbaetï see aesa mbate, jare mbaetïvi aendu mbate kiraiko jaereta oime jeko jare omomoeva, jare omopöorä vaera jëtäreta iyïpïreta oeya supeva.